Fillar juda katta va aqlli hayvonlardir. Ular o'zaro kuchli ijtimoiy aloqaga ega bo'lib, oilaviy guruhlar ichida yashaydi. Fillar uzoq masofalarga ovoz chiqarish, hidlar va jismoniy aloqalar orqali aloqa qilishadi.